وفي يوم من الأيام لجت جطوة فضولية قلادة سحرية معلجة بشجرة جديمة في الحديجة. كانت الجلادة تتلألأ بألوان قزح كأنها مصنوعة من أحجار كريمة، لم مسكت الجلادة، حست ببرودة غريبة تجري فى جسمها، سمعت صوت خفيف يجول يا جطتي الصغيرة الحين صارت عندك جوة سحرية.